Oli babé sinukuréén sa régmé batariya so soomé éjanglaan, émunduŋo, ésiko, éjilee, éém so nimimé so sirégmé batariya. Sa régmé banaab yo yoomé gañoñokéén, nétuguuñ, sén énaab, sén éfool éém so nimimé so sirégé banaab éém